Na kenchayó nta´aya no ni kucha´a somayo ni ní tava yo te nu kaniojaí, uu muda xi kunio curioso kayo te ni kentoni samayote na kachanio te nutu te ni chuku nio te ni chuku nío uu, uni, kuú sa´amayote nakachayo ji nama ariel, xi nama zote, ío no roma toma yua kua ntakachayo sa´ama vina.